Pos solomente, solomente yaha ino behxolumeh, behxulumeh cachi despacio que piyumeh, piyuto cachi listos cateh que behxulumeh aha, de cateh pipiyume cateh listos, ua behxulotl amo, behxulomeh amo, behxulomeh cachi cachi pues este cahcateh cachi amo nima quentenderoua pues, aha.